Aminay aty misy tsivakina, tsivakina io zany karazana crevette tena kely raha io zany, raha io kely zay, <hesitation> koafa azonao zany izy io mety oahan ohanina koafa izy lena, matsiro, fa zio koafa maro zio, misy mandeha aminy gony zio atapinay, de atao anaty gony de alafo, tiany ndreo boaka a Tana ao raha zany, de misy koa izy io varilava, varilava io afaka hoanina lera atao saosy matsiro tsara, de afaka atao anaty gony koa io atapy tsara de atao anaty gony, de alafo.